نحدد المكان على الحيطة اللي إحنا عايزين نعلق عليه اللوحة، و <hesitation> نعلم على مكان ال <hesitation> هنعمل <hesitation> في المسمار، ونستخدم شاكوش عشان ندق المسمار وبعدين نعلق الحيطة بحيث إن هي تكون متوازنة مش ثابتة ولا مايلة عشان متقعش.